Ela va eme, enyi nu ŋɔŋlɔ le agbe me na mì vɔa mìɔ mì me tem nyae, vɔ gake ne ya va emea, ele ɖoɖo me ne Mawu, daɖɛ vɔa wo ya me dza nya o. Gbe ɖeka kpoe be dza va ɖe ɖe dziwò. Kpoa, nu vitukui ɖe kpoe ya wɔ kpoa, ɖe kpo ba va miam, ya va gblɔ be eye ye va kpɔ dzidzeme lekea? Oh, enunana yea, ye ŋtɔ ye be hɔhlɔ̃ gbɔ tsoa, alo ye be Mawu ye na yia? Yava nɔ eva vɔ ce ava nɔ tsa nya mawo me, vɔa wò ŋtɔ ya tso ga ya me ne ena nyi ɖe fiya via, ke mì ku wo mì le fia, ele ŋɔŋlɔ me ne Mawu le nye ku wo be dodo me fiya vɔ mì me nya o. Ein ele nenea